Gërshërët funksionojnë falë dy teheve të mprehta që kryqëzohen kur mbyllen. Kur shtyp dorezat, tehet presin materialin midis tyre, si letra ose pëlhura, falë lëvizjes prerëse të dy sipërfaqeve të mprehta.